Aminay aty bôka sandwich io malaza! Io zany kôfa itanao sandwitch hena atao anaty sandwitch reny? _x000D_ Atao masaka tsara raha io ein! _x000D_ Raha io tsy haiko endasindreo raha io, ein! _x000D_ Ahisatrandreo tsara raha io, bakeo endasindreo, silatsilahindreo madinika zaka io; bakeo ze bien préparé leroa atso- atao anatin'ny mofo ao e! _x000D_ izy efa silatsilaka madinika reny.